کچھواں دیاں وکھریاں خصوصیات، پہلا سخت کھول۔ کچھواں دی پٹھ تے، پیٹ تے سخت کھول ہے جو انہاں نوں شکاریوں توں بچاؤندا ہے۔ دوجا، لمبی عمر۔ کجھ قسمے پنجاہ توں سو سال جی سکدے نیں۔ چوتھا، جل اتے سوکھی دوہاں جگہ رہندے نیں۔ کجھ قسمے جل وچ رہندیاں نیں، کجھ ترتی تے۔ پنجواں، ہولی خوراک۔ ایہ گھاس، پتے، پھل تے چھوٹے جیواں کھاندے نیں۔ چھیمہ، سرکھیا لئی سریر دا ورتارا۔ کھول وچ گھس کے اپنے آپ نوں بچاؤنا۔ اٹھما، کجھ دانت نئیں۔ خوراک نوں کٹندے لئی منہ وچ سخت بیک ہوندی ہے۔